خوندور کباب لپاره باید اول د یو ښه ګیلګي غوښه پیدا کړو. د چرګ د غوښو کباب چنداني خوند نه کي، او د ګلیلګي غوښه د کباب د پاره بهرتین انتخاب دی. غوښه باید لږ تر لږه یوه ورځ مخکي په مصالو په خاصه بیا د پیازو او د اوږې په اوبو کې د نورو مصالو سره اخته سي. د اخته کیدو وروسته پر ور کبابه سي او بیا وروسته د ګرمي ډوډۍ سره و خوړل سي.